Preferisu cuziné a ca perché parei preparu anche ün po d'verdüre che cultivu mi ën l'ort e mangiu cume a m'pias e mangiu pa tant cundì, mentre se vun al risturant sicürament a m'ën dan dë pi e cundi mangiu malament e mangiu pa cume se mangeisu a ca